Emhina-ya le-wel gha rie mhi wel rie ki mel gha se̠ ki wel di kpogi wel di <hesitation> wel lor <noise> wel de-hen wel di-maggi <noise> wel di-ogi wel de-mhie-ke-ke na ya hi eba <noise> wel ghai sowa wi dor mua-mel yeren elamhen nuwel deni wimu yeran wil ka le-wel ghai le ubiro gie usa ye kpama ku obhehe-wel ghai sa-ye kpamahu obhe hel wil mui kpogi wil mue yi roba <hesitation> <noise> wil biri kpogi yu mil but wole kugbe wei ghai ye hie yor wil zu mhen yor wel mo gi yor wel ghai mo gi you fo bhi rio wu dor <hesitation> lubasa yor wel ghai gia le yor wil dor mue bhi-wimu yeran wil dor biri kpogi ya wei kuele wil roile mel ghai gha roi oghi ti oghi ti egheni wi dor biro-wiro yuwekuele uegha biro yofo wol sola ogha gu-oghai ga wol shielere oghai akpu wel yayalueoo or igai wel ghai wi gai fo wil doleba aghai loni fo. Alobhie edeghai gbe wel mu ladian wido raen wel ghai raien fo wai bhe-le bhor wa ghai lor nifo odo-doghor ri-shi wina until egha-kota egha-kota gha ere de o-ni wel yan yele or da wil yan loni di-eba obhehe now di ele-lor wel mue yeran wel mue yeran wil kale wil soen soen weghai soi wel gia lubusa yor wel zumhen yor wel ghai zu mhen yor oghai gai wel dor gia-iyan yon wel dor se-bhi yor ushie-lere wa bhe le ni bha bhor mon bhe mhihia wa gha lor nifo wa-bhehe edegha-gbe ranle wal bhe lebhor kpa-kpa oro because ma-mhen eba ekeke-eke-ke bhe ni agbona ni mayena enoghowel bhor oluwa yan le oghi kpa-pkpa nor ror bhe naya lehe omama take eghe na ya le agha do mue yeren wil ka do soen <hesitation> do soen <hesitation> kpedi kpedi sen oluwel yan solen la wel. Dor-le ador dumhe because we mama wo le-ese-amie omhan ghu rierie wil bhi yi gueben wel na mie ni-kpa-pani bhenu wel yaya loo de wel bha gele miomhan nor gu-wel he-esei olole wel bha yan-e hahe bui bhi ijan ye gha gualon bhe-hei irio oni dia oghi khia-bhor wel dor bhe ki wel de tien we di-zelefua-wel di-ogi wel di-emhen-keke naya lebani wel gha-so wa wi giahe wel muyeran <noise> wel bhe le-wie gha-le-fo wel bhe te <hesitation> inel ghai lefo aghon-hia le enor riri gha khi <hesitation> bhe ria nor wel nor-ooo inel bhe tiele wel wel nor do-te irio <noise> mel da ghole sel-ooo.